Iyaar pho ekpe bo olegheri, ila aniir pho op pho naka pin bo renighe ghaani olegheri loor esi di aniir pho opo pho naka pin bo ku edi edi ku ka dighi phi iyar pho na ka tol bo digeeny adol tutu ghian iduon mo adinya iigbia pho ebem iduon mo oye pho opo pho pho aphiin bo aniir oye pho opo pho aphiin bo ogeeny aniir mo ra moghan diseph omoghwe enaan pho mo bite ken mo amogh egey iyaar di di edua dighaaph enaan ku em na ra ka ophin aniir iyar pho ekpe bo di na ka waghi alegheri na ka legheri mo aniir pho ane alegheri enaan pe bel iyar pho aniir pho ana ku enaan olegheri aniir pho ana ku enaan olegheri po legheri mo ekype ni di na ka kiil asuma kaki opkiin yina ke kiil ghan otue riil etum riil otua riil adibohu eghiil eten anaani esi di yina re le edien po mo rom me ru izea inyina ku ekpe ni di ka pin aniir di alegheri enaan na ophiin aniir di alegheri enaan pe eghun otu pho ana me phe Imogh iyaar di na ke tue akaaph hu oye aim odighi iyaar ku emogh maar odighi num esi oye edi etum pa waghi ni amiin mo aniir pho na raki bo ophiin pho ologhiotu pho abidi udighi wedi ro bal ghan odiiny iilom <noise> ku mem lo odi aal odiiny pho iilom mo iphen pho opioman pho obhua dighaagh odi ku aru olomo ku ra pioman ghan oomo odiiny ilephiri anmuny pho ku olomo ku ra pioman ghan na pho onyani pho na akaar odiia arukpaany enaan ku ikaar eru esi pa depho ku elem ina ku enaan pho ku ina ikaar ilem waghi ni alegheri ipe otu pho abidi odi pho aniir pho opo pho maal pho odiiny iilomo ku na ro ghi ro sighe onyani odi toro toro bo iyaar phe epe pho wa ka bo po onyani pho ma kereglian ra keel na ra ki ologiote pho obere ghian osoph amiim ongho ipe pho re bule wi ghan oman ghan emgle ote edi emuneniom iraar waghi amiin mo aniir pho opo pho na ra ki bo ophiin pho regbaayan ghaani nyodi iyaar phe epe pho oghol mo egbaanyan pho amoghni iboom iibaghami di re gno mghiun otu ku mem mi oolorpho aghonaan bo aniir pho bu asuma eyaal pho ku na omiin ku ephen ami udika ku ekom bo iduon Ku iphen ami udika ku na ka tue bo udighinaan imi ipe arighiri pha ana ro dighi bo ku udika ku mi adighi pho oye di na ka gilaam ghan? Egaany-an, ina opuru olegheri mo ika ikpohi na ra mogha bo dhio ina opuru olegheri na arighel pho ina opuru mo odighi pha ana aghi ike rodon pho? Ibol pho ana ighe ika rodon pho? Odi ra wa ghan mo dighinaan yodi ipe olom oyaghiri pho odi ra dighinaan gha bo oyaghiri pho odi mem di alegherini mo olom oyaghir pho di amite bo amitenum ra ruphula di ode pho odi ma kpolonaan yodi bin epe eniin iyaar di re nigheghani owaghi olegheri mu mo onyani pho na raki bo ophiin pho madighi ni onyani di eny ipe odi amiin bo regbaanyan ghan nyodi edi emuneniom inya miin ma aniir pho ana na ra ki bo ophiin pho odighi aniir di na awile adhua otu pho ka lam mo iraar uwanyu bin obile ro bula ku enon odo oye abrother ka tu ghan pa umor ode pho ka tu ghan pa ologhiotu pho ophoghan odi odi ka gaanyoghan we aniir pho ana ku rodighi aniir di ka gaanyoghan we pa aleghiri mo mo teeng di ka nun amugh loor esi di mem lo na aghi awa ikpoki pho arighed ku odi mo miin mo ikpoki pho ana meboghore ku na apomoghian in nyodi kuo odi ina uphomoghien bo Bin na amiin odi raki oteeny oyuga pho odi di ko dighi ku odighi ilo ka pin esi ana eephoghu areten po iduon pho na ra mugh iduo pho pe na ma mugh ku iduan ku idighi ku emigheni owa ghi omiin mo aniir pho ana adighi ni onyani di iduo pho odi amiin bo ina odi amiin ina mo nanolomodi odi amiin ina mo na enaan odi ki dighi edi mem lo na apel amiteaani iraer adughul otu ra ki owa yaar ole na bile ra tigheel aah umor ana am ni ophogh odi anwuny ana ro mem ghan mo teh mo umor pho anyi opo pho mo odi kuaru sien dughun ma amomi akoor edien mo ra gbubga ana ku augho po legher mo ibaghami me soor oku pho enon edi etum pa miin waghi ni amiin alegheri kheen mo aniir pho ana mo amoghni ephomoghian aniir pho ana ku ephomoghian omogh ilo na adighi adighi po oye aniir pho ana ramiin iyaar di abenaiah oka loor esi egwa ephomoghian loor odi ilo oniin ana rawa omiin ku emogh khen mnayaan di ra mnariir di khala mo ra bumoor pho abidi bin uset uwa kheen ni omiin nio uwa ro wa di ko miin bumoor pho abidi eomopho ipe pho na gbo bo ilo di bi ni nin na asi ghi yaar ku aughaani onon oye po otu pho opo pho dio pha di phe pho oye ra naani Oye ku aru ophoghaani ana ku na angno yaar poye ephomoghan loor pho di ilo omogh maar odighi num ilo onon oye mo oye pho ra mughni okoonyo mo ra mugh okoonyo iyaar nyodi imogh ipe odi rawa bo ilo odi bi ni nin aniir di arol iduo pho ra piemighan olephiri oony aniir di arol iduo pho olegher ma dol pho re mereghan eniin esi aniir di arol iduo pho ka maar di ooni olephiri oony orumun okparam po ra ki omi ku aru ongo odi olephiri oony pho ma dighi okaraph oye arighiri pho odi mo beni nyodi mo oloom oba ku edi na aghi aal odi ma koroghian paka na odi odigho yinam ma suma adien pho ana me plu odi ma bite aki abal epe inon itom ra teliem epe digeeny adien oomo pho idi na ku ghi owa iyaar di odi kaleh eghe diyaar igaanyan nyodi ku re nighe ghaani owaghi ole gheri ma aniir pho ana ra tu bo aal ana amiin ina mo na olom odi ku ra tu bo aal ana akaar amiin ina bin alegheri mo na olom odi ku ratu bo aal ana omiin raar di na ra dighinaan ghan we omiin raar di na dighinaan ghan nyodi omiin yaar di na ra dighinaan oto ka bid ku ra tu bo aal ana Amiin ina mo na olomodi ku ra tughen so toro torobo ipe na arol bo odi ra sighe ni ina iduo pho bi ni nin mem di na awaghi omo iphen pho ku na amin ma aniir pho ana amoghni raghara pho iphen pho ku agbinun oghi obem mo na ra ki orh kue dighi pho oye ka tue amogh oomophe pho amadan mem ku na agbi ophin ku na pho olephriy oony pho alegheri pho mo iphen pho araar di na ra wa di aniir pha na ka mogh ku na aghi bo awaghi dioph araar pho na g agohboh kuo phon pho na amiin bo atue ni amogh inya ine ema rate iyaar oye ra sighe amogh ephomoghian bileneneen amari oghona ni oye yaar po si gheni raar pho iphen pho bo aphiinum mem di na aphin yodi asiemi ologhiotu iduo pho asia pho retu bo atughemi ghan yodi dio etum dio dio etum dio dio etum dio asighe ghan ikponu enaan pho abile aromoghiom ghan yodi bin odi kheen ke miin mo eeh. iphen olomo ami rakaagh gha bo emoghni maar odighi dum ku mi ka toli dol pho ade adien pho olomo ami rakaagh bo abem bo mo mi utol pho loor esi di odi amiin bi ina mo na olomodi Ku na ku rabeni bo madi ka/ne abue ipe ku al. Kad apu ku ka dighi gha. Ka/ fue asghe ghan ufughan oma ado oye epe erugh ku aju alogh pa arugh ofu pho anyina ku iphem ku dighi ku enighem owa olegnen ahnu pho opo amooga bo yey a aghara bile ninin yey aroro ku iphen ku di ghi bo iyqm m abem bo mo enighen oghi owaghi oleghen a ogbi ogbi ophu ani ma dighi.